Eo eo amin'ny adin'ny fito isan-kerinandro eo no natokako hivezivezena ah izany hoa adin'iray isan'andro ah, alatsinainy hatramin'ny zoma ah mandeha mianatra ny fivezivezena ataoko ah, ny sabotsy ah mandeha mivory any amin'ny fikambanana ary ny alahady ah makany ampiangonana de adin'iray isan'andro eo eo ah ny fivezivezena laniko amin'ireo.